Wawu inga uzima kuwa kwenye kabisa fuma kitu kwenye na fuma tukasoma na biblia kwenye chikata kuwa atu yaje ya mwe hali uinga uzima uo Na ndimu baata baliki kwenye na uka nisi ya baliki lakini chikuta kuwa atu yaje ya mwe hali uinga uzima fuma na muli biblia kwenye mbuno ya ndipo vivyo. <hesitation> Nemuiya nusiane vume kanyanne kulingana ni kibila la fifa fune ane inamaana walikologa na pombe kama kawaida niyakukweeleka <hesitation> kicha kulya kama kawaida yakoming'ombe kwenene ya nese ikoloane nene nafyulua papaa nisuute achanga makonde shangazi ababa a bibi yaweni koo havina haja ilepawinga wanipa apo kowinga apisilisafi kabisa mmm. Awenu ni kwenu mounga ani kweyiku kwani eti watoto toa viarani ni kwenene ngati tuashara tu kuenezea sinema mazanu hata tumpalimi muata kazi chaalo kukwajili ya mwana alafu ni mwana kanulikanana na winga koo maanga ali kwenelii aangata shala kufinishi sile zazii numwana apatukulina nawinga wakwe hata senda wile, kwahiyo hati biashala mawinga yake <hesitation> sala sile.